Iu nascivu di nvernu e perciò si avissi a scegghiri un cumpleannu ideali, scigghissi di jiri ni la muntagna, macari cu la nivi unni mi pozzu divertiri cu l’amici. Putissimu sciari tutta la jurnata e pi sira dintra la casa addumari lu focu ni lu caminu pi ni quadiari. Doppu aviri manciatu e vivutu, arriva l’ura di lu karaoke unni putemu cantari tutti li nostri canzuni preferiti.